Mananiky tendrombohitra, raha izaho mande amin'izao tànana zao, rano tsy maintsy voalohany andesiko, rano, mitondra fanafody zao fa mazamaza avao ley miaka tendrombohitra zao, <hesitation> mitondra lamba, mitondra afo, ohatra afokasoka, mitondra.